Argelia jaevi, oïmeko aipo oyemboigue ñorärö rupi, jare añave rupi yaikuavaera mbatï, ëreï oimeyave jae retako oikua jare kïraï supeguareta ome arakaua